نعم صار معي موقف هذا كان في شخص أقدر أشوفه في مكان عام وكنت مرة متعب ومش فاضي أتكلم فتظاهرت إني ما شفته، وحسيت كنه هذا الخيار هو الأفضل في تلك اللحظة، أحياناً ن- نحتاج نبتعد عن بعض المحادثات الغير مهمة إذا كان لين عندنا مشاغل وأشياء أهم من هذا.